Unám sé ámí ñkud n'ámkpon ñyièn ákánná ádé unám íkód, ékòòd ányé ké ñkáñ ukáñ'ájid'm édob. Ñté ñkékud ányé <hesitation> mmékpon k'ukáñ ájíd mmà ñkudó, ñni dó ñdó. Ñkékud ányé k'ukáñ mm'èbè ámi, átáíkód ákémum and ákémum ké áfiá. Ñták ámi mmògò kékédé ékámbá unám ádé k'ámákpon ákán ébod ébókó k'ukáñ ájíd'm, ákpon ákán élóñ, ákpon ákán élí, ányie ékámbá ékámbá ñnuk íbá ñtom, ékámbá ñnuk íbá tutu ágwo ágwó ñnsíkí kóók áfiá ádé íkíkáráké ítád íkpoñ ányé lí álíkòòd ágwo, élibèn <hesitation> èlibèn ágwo ákáá. Ágwo íkíkí mumó ísí, ékéké kòkòd átáíkód, átáíkód áké'dá ñsán ñsán átòp, átop ídem ámem before ñjèn ámmó ékárá ékéfóló k'áfiá. So ákpá ámikìkud unám, éw'unámikod ákpòn, ákpá ámikíkud unám s'íkpon ádédé. Ágwó ñták ámi mmohó k'edob ád'unám ánukó mkpon ñyien ákáná k'unám íkod sé ámi ñkud ákpá ádédé.